Karazagny raha magnitry na parfum atao amina resaka ahandro zao haiky <hesitation> huile essentielle yy na essence-na vanille.yy, essence-na girofle. <hesitation> carry, curcuma <hesitation> paprika magnitry, coriandre, thym ,romarin